Err... kayu' lun tauh nah neh bubuh kayu' err... let ngi err... Buyo mey Seridan ngilad iih. Neh neh kayu' err... nuk tu'en peritah nih leh. Padang bilun nih mey kayu' na' deresa nih paad dih senang tu'en deh jaga' kineh leh.

Iih mutuh doo. ngen itun sinih uih inih naem-naem ngelinuh ela' dita' niat lat ngilad.

Kadi' puung nuk kekiped seni'er uih nih numur satu iah ineh tela'o. 'am deh idih bah, tela'o am idih err manuk na' nih menengang nih. Manuk menengan pun am idih nekinih jarang inan jarang tu'uh-tu'uh . Nih pung luk uih ni'er kurang nekinih. Menengang am tideh idih err tela'o nih peh na'em tideh idih, pelanuk inan adi'adi' nekinih, Cuma dueh nuk ineh uih ni'er tela'o ngen menengang am tideh temulud nekinih. Nilad mula' deh ngilad. Am ali-ali tideh kinih, menengang, tela'o, ali-ali tideh bah. Nih pung luk uih ni'er ali-ali nekinih lah.

"Eh pelaba rayeh peka' no' kayu' so luk laak luk laba nih, neh luk belaan lun Orang Putih ""climate change"" kedeh. "

[ok] Mo narih la' ngan anak narih mileh sekulah kuayu' inah eh err oi doo' piyan ngedah tulu ideh doo' aah kereb err pengah sekulah idah terus ngalap kerja kuayu' inah idah kereb mili' kerja nuk doo' lah [eh er] a'm kereb deh na'em na' kerja mesti deh kerja lah.

Mo sah surat enah belaan deh kuh Passport, neh suk tu'en narih muit err maya' arih kidih teh arih kereb mey lem bawang beken. Tak lem Malaysia nih muit IC teh arih, tiki ken tauh ngen idih, dih teh arih kereb no' nalan-nalan, na'em teh lemulun ngenap narih ta'ut ' ideh mala arih no' lun moo'-moo'.

Mo raut anak adi luk lem rang kai dih ideh doo' piyan raut gaing pepana' ken Kelabit, idah raut gaing neh bah inah pakai deh pepana'. kadi' am men raut beken lem rang ngilad deh kadi' gaing suk pakai kamih... pengah inah mey nangey fa' dih nangey tupu deh uput mey lem leberuh leh lamangui , neh raut luk doo' piyan anak adi'. Lemangui lem leberuh neh, mileh deh lemangui. Lalem peh fa' nah menub mey liyang ungat neh beruh lemangui deh beruh. err neh doo' ngan. Mey kayu' men nutuk-nutuk batuh. Tu'en deh naru' batuh luun renera' neh keh tu'en dita'dita' mey idah nutuk inah. Yea nuk nesag batuh nuk inah iyah neh menang. Inah lah raut, na'em raut beken jadi' lem erang deh kinah deh lah. Okey.

tui um inan ngadan getu'en tapi ideh ngadan puung abi-abi getu'en beruang getu'en um pelanuk um getu'en labo pur kineh leh pad tidih ngen dih lun buda terun neh men inan teh getu'en ngadan um getu'en pun tumid

Luk luk doo' piyan narih doo' tu'en narih na' lah, kayu' kereta narih, kayu' pakaian narih, kayu' baney kabo kayu' ineh, baju narih, enun lah, narih doo' piyan ngen idih.

Raut nuk lang doo' piyan uih nih ngilad mimang raut bol. Sineh mimang uih doo' piyan raut bol kadi' ngi luar dih naem ngi ruma'. Ngi natad may upun may ngi mangey lawey ebol mangey arih upun. Nah mangey kamih may peruyung raut bol periying kamih arud-aruh teh kai leh kadi' doo' raut bol peh ngi luar doo' inan riruh ko doo', doo' ngarud tiko, doo' matih bol teh iko. Kenah teh kukud kawan kuh malem mateh maya' bol neh bah. Tetapi naem teh narih kedaluh, ineh kedoo' kadi' inan rurum mrang narih raut bol ngilad. Uih mimang doo' piyan raut bol. Kadi' mula' narih raut ngi nated raut peruyung teh narih man.

Mo masa nuk inan duih doo' liat uhm piyan kediweh tepemu' uhm inan mupun beruh. Nekin mupun rayeh. Pulu' tudu' laak umur nekinih bah. Neh suk lang-lang inan narih mawang niyat. Kadi' arih misu' kuh pun. Tak arih misu' kuh pun neh lang-lang doo' dih. Mawang niat arih ngidih. Kadi' inan nier dih.

Er Eco sinih... tauh ni'er na'eh kayu' mudan tieh adi-adi'. Er Inan teh kayu' laput ih mawan siren narih lah. Lungung tieh men. Neh Kayu' so sinih na'eh.

Inih linuh uih ley lemlun nuk pakai A One kidih-kidih nah supaya linuh nah doo' lah maya karuh A1One kidih-kidih nah may inan linuh aang niat narih peliat nah kadi' nah kanep so linuh sineh pahai A One. Doo' liat ngidih pakai ngen aang niat tuen idih lah. 'Am iyeh bert-berat niat neto' supaya naru' awang niat doo' senang. Nah lem linuh uih lemulun pakai uih nier labih lemulun pakai inah lah supaya awang niat lemulun. Keleh.

"Naem tungen teh inan neh program neh lem kauh tauh Kelabit. Inan program bang no' karuh Iban. Seh luk doo' piyan kukeh ngen program Iban nih leyh inan ""Ceritah Penginget Tuwai"" neh seh lad may belaan deh ""Pantun Bulan"". Doo' piyan ngen no' <swallows> Pantun Bulan nih leyh. Am man, inan tun teh ditauh keleh naem kitauh nok ngajar lemulun nok kapeh taru', kapeh bala dih."

Mimang barang nekinih pelaba mikat lah. Er Ngilad usin nih peh doo nekinih keh usin dih a'am doo' barang peh mikat kuayu inan. [er} Tuseh koh kayu' la' inan nuk la' tu'en muh belih peh tuseh tikoh kadi' barang pelaba mikat kinah lah.

Eiiy. Ian ngitun-ngitun kapeh eso leyh. Mudan lekecang na'eh keyh, mawat dih, ma'it dih beruh, mudan dih beruh. Mecing tungey keh mudan puye-purey tdih beruh. Kapeh neh ayu so sinih kinih-kinih. Nih temen narih la' mey ni'er ideh noi City Beng. Nga' mudan iih Kapeh lawey arih peh.

Jadi', eco nekinih mimang pelaba mudan lah. Pelaba mudan, mikat narih keluar keyh. Ah nuk Kayu' ngilad nga' so do', eeey dô' pian mey ngerabat narih, doo' pian mey nilu' narih bah . Neh doo' ngilad. Nekinih, nekinih, risu' inih pelaba so mudan. Tuseh tauh nalan bah. Tuseh tauh mey ngerabat kadi' mikat tauh keluar da'et ngen teneb so keyh. Kadi' neh tauh na'em keluar mey ngerabat, na'em tnh tauh mey nilu' sebap so mudan. Kadi' so pelaba mudan, keleyh.

Technology ngilad [er er] beken lah err 'am idih err tu'en deh pakai deh tu'uh-tu'uh lah kayu' lun uwan tauh ngilad, nekinih mula' nuk' tuen deh pakai-pakai nuk beruh-beruh berey deh ngen tauh deh nidih pelaba doo' ngen tauh lah.

Mo lem adet kai nih am tungen teh luk rayeh tu'uh be' neh adet suk no' nah suk err naru' iraw mekaa' ngadan inah neh sah adet luk doo' am nuk beken keli' kuh kinih

Luk kereb uih sekolah ngilad nuk naem kereb tuen uih ngilad iyeh ineh melukis leyh. Melukis kayu' guru' kamih ngila kayu' lukis lem sinih koh keneh tapi lah kapeh neh narih lukis lalid ideh kapeh narih mateh yeh, kukud yeh kadi' lukis naem uih mileh. Mimang naem uih kereb naru' sineh. Nih na' silukis nuk mikat tuen kuh ngilad. Kai' at man ileh narih lukis, lukis puung dih lukis lemulun dih deh dih. Neh nuk inan keduih sekolah nuk naem kereb naru' ngi sekolah. Mimang uih fail. Mutuh doo' ngen guru'. Naem uih kereb lukis.

err kelabil nih lah[err] mey na' nih err buang nih , neh diweh neh err paling merar nuk keli' narih lah.

err luk inan uih doo piyan ni'er iyeh inah kayu' baka mey kuir nah bah, inan kubil kuir nih kan tu'en deh kuh bakad, doo' ribed idih bah, kadi' jarang-jarang koh ni'er dulun naru' bakad kuir nih bah. Tak koh ni'er lemulun na' pakai nuk midih sinih nih mengingat kan iko kadi' koh sekenan puung sineh ngilad bah, kuir nih, kadi' niko doo' piyan ni'er deh pakai kulit kuir nih kadi' nih sah puung nuk lang-lang mikat nekap tapi doo' ribed dih lah. Kuir, kuir kan tauh ngidih. Kulit iyeh neh tu'en tauh pakai kuh bakad.

Mo laput nuk selalu ngi raum' tauh nih uih nier pelaba mitem deh may dih mudan kineh. Mitem mudan nieh. Mo.

Ooh nilad inan wayang tu'en deh tu'en ni'er lem no' dih tidih lem tabir dih 'em dih kayu' nekinih inan egin teh idih nilad nih teh narih ni'er idih lem rang tawa'.

Nah teh perhidmatan perlu lun mula' inan transport free may uhm naem bayar hospital. Kuan lemulun nuk kaya keleh bayar lah ideh lun inan usin kan?

uhm Un narih dengaruyung gulu usom iih pakai bank iih kayu' saham kieinah leh. Tulu inan lat ngen ineh pah narih ngulu ngi ruma' narih lah.

"Mo renga' uih nier sistem nperintah nih nuk nah nuuh tauh Lun Kelabit Lun Orang Ulu nih keh doo' kadi' inan dalan nah tauh lah inn lun ibal inan runway nideh kayu' inan padang bilun iih keh inan dalan tauh may kedai kereb neh tuh pakai kereta. Nih satu sistem nuk doo' tuen deh ngen tauh. ""At the same time"" kayu' tauh nier TV nik keh inan teh tauh ereb nier TV kadi' inan sistem sinah TV inah ngen tauh bah. Inan TV neh tauh lah. Nah doo' iyeh. Sekolah pah inan barey dah ngen tauh may ngi baang tauh. Neh doo' . Nah sistem nuk doo' paad tauh may nalan kapeh-kapeh paad tauh nier daln nier nuk nak siit lem siren-siren tauh keleh. Nah lawey-lawey may alan ngen tauh. Thank you."

Tibu nuk err narih nibu paad-paad ideh inan bua' kayu' ineh bua' kiran, bua' datu', bua' lengaat mey bua' langsat kayu' ineh. Neh tibu nuk err pengeh narih neh nibu dih.

Mo. nih suk keduah ruka sinih mesing tu'en narih jawap. Na'em kekaih inih nulis-nukis bajet <laughs> kadi am kekeli' enun tu'en narih nulis kadi' usin luk pakai arih keh sukup kenen narih tidih. Kereb kerja ngilad pakai tulung-tulung lemulun tidih.

Mo, 'am arih keli' tu'uh kapeh program periteh luk nu'uh kai nuk doo'. Nih tidih nu'uh lemulun luk kekeli' ideh. Utak ideh keli' iko keh, ideh teh tu'en iko mu'uh. Renga' arih pelaba mey maya' puet dedih keh, 'ah memang ideh nu'uh arih, tak koh mapung lah a'am tideh keli' koh . Kineh tupu tidih, repet ngen lemulun luk wakil deh merey keli' pan a'am kereb merey keli' punideh na'em kereb merey keli' kadi' mula lun luk tuseh, 'am teh periteh kereb nu'uh deh.

Moq, am tungan tah luk nuh lah tu'an narih, kinap idih, angah do ranae pah tu'an narih <coughs> ngi tuan tah rih may[aah]belajar pasal technologi baruh nih kayuh anak[aah]anak belia..

Mo.. kayu' err... tauh ni'er langit kayu' err...biru [prompting - bata'] kayu' ineh... mimang idih... bata' kayu' ineh leh. Mimang ineh senaru' Tuhan ineh ngen tauh lah. Kadi' na'em nuk beken ehh. Doo' tauh ni'er. Neh paad siren tauh lah. Kadi' nidih kineh leh. Mimang idih sarah Tuhan naru' idih.

Ah mo celebrity nuk doo' piyan uih dih celebrity nuk kanut dih lemulun nuk menani karuh orang ulu dih melakun-melakun masyarakat orang ulu dih inah doo' neh lah pelakon-pelakon eh kayu' na' lun merar-merar tu'en ni'er lem tv neh, doo' ngeririh-ngeriruh tauh beh nuk pelakon nuk lang-lang doo' supaya tauh doo' riruh renga' tauh ni'er lem tv keh . Tapi celebrity nih memang tauh doo' piyan ni'er nuk kanut nuk kanut dih nuk menani-nani teh lun tauh nani tauh orang ulu deh mala kayu kapeh deh nani nilad neh belaan deh neh celebriti nuk doo' kayu' melakon tideh bah supaya tauh doo' riruh tu'en deh keleh

Tulu narih ngelinuh lem nuk siren uih naem keuih mileh ngen nuk midih kayu' ineh lah. Tapi inan nier merbahaya teh ineh. Kadi' naem narih keli' kapeh idih tuen ideh lem bank nga' nganeh ka' ineh. Naem pernah keduih neh pakai.

Oh ngudeh tah itun sinih mirat nuk inih beruh man kapeh narih ngelak narih uba' penguman doo' piyan narih. Sineh keh maya' arih tah ngelaak sinah. Naru sinah dik keh. <laughs> Naru' narih riruh teh muyuh ngen itun sinih leh.

Lukisan luk na' uih doo' piyan ni'er lah, nga' uih sendiri, iah ineh lukisan lemulun luk kanut nih bah, luk ngarang nih. Inan ena' deh keleh binan neh, inan neh sapa' anit, anit puung pakai deh, tupi orang ulu pakai deh, ei doo' ribed deh leh, inan binan tideh men err menyaksikan kapeh ayu' tauh lun orang ulu bah. Inih na' lang-lang doo' lukisan luk doo'-doo' kayu' gaber lun orang ulu nih bah, memang tauh doo' piyan ni'er lukisan luk ngarang nih, doo' teh piyan tauh supaya tauh doo' ni'er eh mileh iyah ngarang ken tauh bah lem lukisan nen bah belaan deh. Keleh.

Mo, temiseh doo' tun teh no' guna bank lem na' talian nih , temiseh na'em tidih doo' man , rapang teh arih ngen nuk tu'en arih renga' arih 'am tu'uh mileh, seh sala' tisuk mey beken teh lawey neh neh usin arih raruh.

Edto rayeh nuk inan uih doo' piyan iyeh neh Christmas. Kadi' uih doo' piyan ngan Christmas neh kadi' tauh err kayu' celebrate kayu' na' nih err peranakan Yesus lah kadi' ingat iyah tenganak so sineh lah duah pulu' limah so bulan.

Nun ken tauh tuseh tauh ngen warna nabe' nun pudut dih suk doo' piyan uih nih uhm warna nun bata'.

Tauh kereb nulunh lemulun tuseh nah tauh kereb nebada' nah kapah cara kerb nuuh idah sebuleng ataupun marey belanja' kediit kayu' inah.

Bawang suk la' an uih ngikak iah neh kuayu' bawang tauh Lun Seridan nih keh, numur satu keh mula' lawid , mey koh ngerabat inan lawid, mey koh mey nilu' inan pelanuk, neh senang koh nekap penguman ngi Seridan neh leh. Kayu' na' dih err ubud uwey neh pun mula' ngineh luk kenen kadi' keduih doo' piyan mey ngikak lah ngikak ngi Seridan. Tulu narih kirah kayu' kampung-kampung err ngi beken-bejen ngi luar negeri memang susah si'it lah, am men narih kereb nalan mesti inan usin narih mento' men mesti iko inan lun nguyut koh men kadi nga' arih mikak bawang lem erang tauh mey Bario kah mey Long Lellang kah Seridan kah mileh tauh nalan inan kawan teh tauh lem bawang-bawang sineh. Neh doo' mawang niyat neh tauh ruyung seh burur ngan seh burur keleh.

Err, kayu' sia, buda' , err... mitem...neh.

Linuh terawey kudih ... tu'en kuh maya' kapeh tuen deh mada' lem bukuh ago. Kapeh beto' ken bukuh ago lem ayu' edteh nuk midih keyh nu... nikel-nikel maya' inen teh narih. Tak narih nekap ileh let ngen lun beken namem ileh dedih kepaa' ileh bukuh ago.

<coughs> Utak narih doo' rena'ey enun peh tu'en narih, mula' luk la' tu'en leh, narih dih, mula' nuk la' tu'en naru' inah kidih-kidih teh arih err ngalibal-ngalibal nuk tu'en narih naru' inan piyuk ngan nuk tu'en narih men. Utak nerih tukang ngelak keh [er} baru tikoh naru' inah kenep-kenep idih.

dui...ngudah naam matar iyeh ram

<coughs> tulu narih free inan sah cho kinah memang narih, untuk uih lah, mey ni'er kebun kudih ayu' tuih kadi' uih minat err kebun neh' memang uih nalan-nalan lem kebun ni'er bua' keh.

<silence> Sapa' luk uhm uih piyan pakai tulu pakai batik lah mimang batik suk Orang Ulu doo' nih leng-doo' piyan batik, kadi' inan batik tauh Orang Ulu kan? Nuk doo' rawir lengan, neh doo'. Sapa' atau bakad nuk iko doo' piyan tak ko kayu' kerja ngi lem bawang nih neh sapa' kerja nuk selalu tauh pakai tauh nuk birar neh-neh selalu pakai tauh may lem pulung lah, may madil lah, may ngerabat lah doo' piyan tauh pakai sapa' supaya tauh naem tuen rera' ngubit naem tuen, enun ken tauh ngen sineh neh? uhm rera' dengan uhm enun apung-apung nuk tulud-tulud neh keh? Naem neh idah ngubit tauh keh, neh doo' itan tauh pakai bakad renga' tauh nalan.

Naa...kayu' keduih ngen telepon, mimang uih ni'er WA iih lah, mey berita lakuayu' inih. Neh teh 'en keduih ni'er lem ineh.

Mo nun nuk doo' piyan ngen awan atau ja' nuk doo' piyan tuh iah lah supaya tauh kuman peruyung bah. Kayu' tauh Lun Kelabit nih man inan biter deh tak naru' biter neh tauh lem tauh kuman nan tauh segayam neh tauh lah kadi am neh tauh kayu' kuman labo berek kayu' labo laal biter doo' main. Tak ketau seago teh ken tauh emey sago kuman biter senago segayam-gayam neh tauh neh madih dapeh iko ah? May ngerabat apah iko ah? Ngapeh iko muit lawid nih pah ko ngitun rabat se lawid ko naah? May naru' luting kemuh bah kadi' nah tauh doo' piyan uhm segayam seburur dengan seburur keleh. mentah pun keli' narih suk aan doo' piyan naru' penyaram ja'. Thank you.

Mo naru teh anak adi' ngi ruma' tauh iyeh ineh uhm narang, kanut, may na' uhm makasur. Neh nuk midih sineh lah.

<coughs> handfon tupu' teh tu'en keduih pakai, 'am luk beken,

Mo err cho luk 'an kamih dengeruyung ngerayeh iyeh ineh so Christmas lah sineh suk pelaba rayeh tu'en kamih, tu'en tauh nih ngerayeh, tauh dengeruyung pan, tauh abi-abi pun tauh ngerayeh so Christmas nih. Inan nani neh tauh, inan penaram neh tauh, inan senapey neh tauh , inan mey madil neh tauh lah, supaya inan penguman tauh renga' tauh ngerayeh so so Christmas nih bah. Ya mey ngerabat doo', ngerabat luting dih lah, naru'doo' -doo', mey madil pelanuk neh tauh, Neh sara tauh ngerayeh so Christmas nih kadi' nih so rayeh 'an tauh ngerayeh lem ulun tauh sebagai lun kristen nih lah orang ulu nih, so Christmas nih.

Naem uih enan uhm bajet tuen kai nih nulis kadi' kai pelaba pakai usin ngilad tulung-tulung lemulun. Kadi' kai am nulis bajet. Nekinih nah kai biasa am nulis bajet nulis dih bah. Mo pangeh uih mait naem uih kerja. Enun nuk tuen nulis. Taut narih bah. Kineh lah.

Mo nuk perlu lemulun eh lah iyeh neh kayu' klinik ataupun ruma' sakit kayu' ineh mey kayu' transport eh lah, dueh inah mesti perlu ngan lemulun eh lah 'am ideh kereb nalan renga' iden ma'it keh.

um do pian ngen um warna nuk bata bata riram ku'ayu langit dih neh suk do do terang

Tauh tibu nukpiyan uih doo' piyan iyeh ineh da'un ubih. Utak uih ni'er batang ubih neh keh, utak uih nibu dih doo' ulun neh bah. Utak iyeh doo' ulun pen da'un neh pun doo'. kadi' koh ngalap da'un neh kuh penguman muh lah. Kadi' keduih doo' piyan ni'er tibu ubih nih. Ubih nih laba doo', doo' teh ulun neh men, doo' teh da'un neh men, doo' teh ain neh. Na'em iyeh mula' bajah pakai bah. Utak koh nibu ubih neh, mulun kineh-kineh niyeh, da'un neh peh doo' bata' deh bah , neh neh penguman tauh kan, tu'en tauh tupeh neh ibal, 'an tauh ngelened idih, neh penguman tauh da'un ubih neh, Neh doo' err tibu luk doo'-doo' piyan tauh lah adi' 'am neh tauh belih barang nuk let ngi pasar da'un ubih neh kenen tauh, 'am tauh kuman dih 'an rebus kineh, tu'en tauh nutuk tupe hnidih beruh. Pengeh setupeh ineh pelaba doo' main. Keleh.

Kerja suk la' tu'en uih dih uih la' naru' ruma' err uih la' naru' lepo, lepo padey.

Doo' <coughs> nuk doo' tu'en periteh ngen tauh neh pelaba doo' lah, ideh neh merey klinik ngen tauh, neh merey sekulah inan anak tauh sekulah, mey naru' dalan dih ngen tauh lah, mey kayu' naru' padang eh inan bilun temurun, neh nuk pelaba doo'.

Oh tulu nidad baken tah narih bayar. Nekinih lang senang bayar kinih. Pakai usin kah ngesu marey idih ngesu atau pun pakai mayar lem noh maya' lem talian. Temiseh pakai Kredit Kad, Kad Debit. Kinah lah. Temisah pakai noh.

nuk naru uih do pian ieh ineh do rurum ngen lemulun eh leh do rurum ngen lelumulun do seriteh ngen narih do lemulun sineh do pian nasihat narih do lemulun sineh pian nalan maya narih karuh karuh nasihat do do rurum kuman peruyung neh leng leng ngen uih do pian naru uih do pian peruyung ngen lemulun sineh. Do mula buri ieh do mula karuh ieh naam ieh naru karuh suk laluh neh do riruh neh suk naru uih do pian peruyung ngen lemulun sineh do linuh lemulun keleh do riruh do buri ngen narih keneh ieh.

uhm Ideh bubuh kayu' lat ngi kampong may ngi banar kineh mimang ideh keli' iih bandar senang lah ideh nekap kerja senang naem kayu' mikat kerja. Ngi kampong nangey mula' nuk tuen deh tuseh kayu' nibu padi uhm may lati' kineh nuk inan deh naem doo' senang ngi nangey.

Doo' senang na' <coughs> may papu' ngen doctor kinih. Su my ngi Klinik tauh may yapeh-yapeh ngi klinik may nangey patur narih inan teh lemulun ngatur rarih marey numur ngen narih masuk len uang marey ideh yapeh inan tilung inan kiko papu' doctor. Doo' senang papu' doctor kinih lah lem bawang kamih nih lah.

Kuan tauh naru' lem bangsa' tauh dih tideh doo' peruyung doo' perema'. Mo kineh. Edteh beruh mala ayu' ngitun raut tauh lun Kelabit iih.

Tulu uih inan sah eso tebuso nuk piyn uih iyh ineh piyan ngerabat lah. May ngerabat, may tebso tiko naem teh rugi' kuman niko muit lawid neh niko <coughs> tuen muh nunuh peruyung lun ruyung arih lah. Uih doo' Piyan nier nuk nalan may ngerabat tebuso. Kapeh peh iko muli iko mula; neh lawid iten muh muli' lah. Neh naru' uih doo' piyan. Atau pun belajar uih kayu' magi' magi' uih macing ruma' magi' ngen iyeh ngi, marey ibal ngen iyrh ngi. Tetapi inan lemulun rebut ngalap laal lawid dih rebus iih keyh an tuen iko bagi' nuk pangeh sinaag lah. Neh doo' iih lah keleh. Neh doo' iih.

Lem linuh uih technology tak dih err guru' nuk ngajar dih mileh pakai dih, ideh ngajar anak sekulah pakai idih tetap idih kereb ngiyuk ileh anak sekulah. Kayu' nilad pakai radio teh arih, ninger radio kereb teh arih piyuk ileh. Nga' nuk nekinih technology beruh nih tak anak err tak guru' na'em mileh pakai dih 'am tideh mileh ngajar anak sekulah kineh men. Ideh mesti mileh pakai idih atun baru ideh ngajar anak sekulah , tetap kereb ngiyuk ileh anak sekulah.

Mo <coughs> kayu' err narih err naru' sawit lah, mo err mikat tungen tidih lah tapi narih inan minat err la' ngan kayu' err ni'er idih kayu' berjaya kayu' inah . Tu'uh pidih tuseh memang narih la' ngidih inan pendepatan.

Pengeh iko ripun mula' inan teh nun utung berey deh ngemuh ketad ASB eh neh sah cara deh nu'uh usin narih beruh. Seh men err

Bagi' uih, nuba' laya' leng-leng doo'. Tu'en muh rebus ieh atun. Pengeh ineh tu'en muh ngerio nier. Tu'en muh lamud doo'-doo' nieh pakai bugo. Bugo ken tauh ngidih. Tu'en na' ngelamud nuba' doo'-doo'. [Te]keru' ieh pen neh niko nenga. Doo' main nuba' tu'en neh... neh doo' pian uih kadi senang iko kuman bah. Kayu' nuba' tu'eh nih doo' tapi, tapi plaba ko mepa' mem batek nih. Nuba' laya' nih inan sup maya' ruyung iih leng-leng doo' senang-senang tiko kuman. En muh nelen, nel...en tidih leh... ayen-ayen. Neh neh leng- leng numur satu doo' ngen tauh lun merar nih, anak adi' ... nuba' laya' nih... nuba' laya. Senang senang toko kuman.

Sah luk puung luk belaan kaih, badan kedeh ngidih keh, nun teh badan, neh seh puung piped seni'er uih. Neh menuih la' ngenep iyeh keleh mawer men iyeh upun. Puung badan.

Lukis nik doo' piyan uih nier iah lah lukis gaber kuayu' Tuhan Yesus kayu' aban narih iyeh sebulang kayu' inah. Neh inan lun lukis idih kadi' doo' piyan narih kadi' dih doo' rayeh tuen dah nah lukis narih lah.

<noise> pakai kaduih kidih kidih.

Kadi' narih doo' muru' tisu' narih kinih kadi' narih ngimat uhm am narih keli' narih ngimat tak narih kotor temicha ngimat macam-macam nuk tuen narih bgimat lem kerja leh. Tak narih kuman mesti narih muru' enun nuk nimat narih. Temicah ngimat chemical, narih emicha ngimat nuk naem doo' kineh.

Do' rebed epuk kudih am mula tu'en ku' belanja pakai dih geriting ayu nidih me' ngeteb tupu teh uih

Aaa... hmm.. Mo aya' nuk tu'en lun tauh... Mo lem ayu' telepaun nih, errr... nuk uih rapang lah, temiseh keyh lit teh iko la' na'ur ibal karuh lemulun hmm... <coughs> lem telepon. Beken-beken teh buri' deh bah. Ta'ut neh narih na' leh jawap-jawap deh muli' beruh, deh men. Kadi' kasar buri' deh temisah. Temisah keyh sala, sala' numur neh ibal lemulun iih men. Iwan kedeh keyh muned teh numur dih. Sala' tidih bey'. Aaa... nih nuk uih rapang tuseh ngerawey lem ayu' telepon nih leyh. La', la' sala' tu'en ibal lemulun keyh. Kasar neh buri' dedih. La' pakai ineh nideh kedaluh lah, kedaluh lem telepon. Na'em dih doo' leyh. nah neh nuk inan kuh rapang lem Ayu telepon nih leyh. Neh nideh kedaluh leh. Na'em kedaluh lem telepon leyh. Na'm dih doo'.

Mo uih, repet ngen anak uih , mupun uih, pu'un ideh doo' rena'ey, doo' kail nekap Tuhan lem linuh err lem ulun dedih err ideh doo' ngen lemulun beken, doo' ketu'uh lemulun beken nuk na'em nasip nuk tu'en uih kingan err lem ulun uih. Repet ngedah nekap luk doo' , mesti nekap Tuhan atun lem ulun deh kidih teh arih na'em err ma'ih-ma'ih mapih ulun let ngan ineh baru Tuhan merey peru'an nuk rayeh kuwan narih.

Doo' narih raut nalan-nalan pangeh iko nalan-nalan doo' teh lem burur mudih, doo' teh linuh mudih sihat teh narih.

<coughs> err mesti' narih ela' negan raut ngen lemulun mula' kayu' ineh leh. Doo' neh ramai narih. Tak narih sebuleng 'em nidih doo' ramai. Narih sebuleng tupu teh naru' ih lah.

Mo senng nekap nok lawyer lem bawang inih nekinih. Ngitun ngen kawan ngesu kereb teh ideh mada' yapeh inan lawyer nekinih. Mala melalui mesosial media suk leng-leng senang mitun-mitun lem group. ngesu marey tideh lit mada tideh lun riyung narih. Senang nekinih renga' narih rajin tuen nipa lem group rajin maya' group saget teh arih keli'.

Inan tah do'o inan tah daat lah...

Bukuh Ago leng-leng doo'.

Yeh dah lun bank mimang deh doo' ketuuh usin lam bank lah. Tak narih my ngedeh mutuh teh narih kidih teh ideh ngisi' borang ngen narih beruh. Neh teh doo' iih lah. Ideh nuuh usin narih. Nuk naru' luk doo' keli uih lah bagi uih lah. Ela' iko ngalap usin lat bank, siit men idih koh migu' teh iko may ngalap murih-murih bah. Neh doo' iih bah. Ideh neh ngulu usin narih. Idan perlu tuuh-tuuh narih dih teh arih may ngalap usin ngi bank. So doo' nih inan teh keputusan luk doo kadi ideh ngulu uin narih. Naem narih sebarang pakai dih bah. Tak ko la' may keleh migu' teh iko may kidih-kidih bah. Ayen-ayen teh iko may. Neh doo' bah yah doo' bank ngen tauh keleh. Inan teh interest dih pen kineh tidih. Thank you.

Mo na'em neh nuk kineh-kineh ngan tauh lun Kristen neh, memang tauh err inan kayu' tilung memang idih biasa tupu lah, 'am idih tu'en tauh secret keh.

Berek, Kerubau, Tapi', Emik, Laal.

le' uih peh na'em keli enun doo' tu'en' dagang kadi' uih lelulun tukang naru' kerja, na'em pernah naru' dagang. Naru' pen dagang ilad keh na'em teh mileh naru' dagang kayu' masiew nuk kenen, 'am teh arih mileh tu'uh <laughs> meleg narih beruh.

Taylor Swift doo' piyan keruih.

Mo music nuk uih doo' pian Sape'. Kadi' Sape' nih mimang uih neh belajar knut kdi uh mileh raut Sape' nuh lah. Tak Sape' nah munih mawang niat muh lah maley-maley man iko kanut ngen Sape' nah ngilad. Tak Sape' nih munih keh doo' pian kanut nah keduih bah kadi' inah duih raut iih ngilad. Am aian raut nuk baken kanut ayu' tah kadi' keduih doo' pin. Jadi' tak sape' munih mimang nih music nuk pian uih kadi uih raut Sape; nih. Neh tupu teh Sape' tupu. Thank you.

Mo eso Krismas neh mey Esta neh, tu 'en tauh ngabi tineh celebrate kineh beh.

Na'em tun teh nuk midih naru' uih la' dita' niyat nuk maya' Tuhan Yesus men narih kan?

um naam luk inan narih um biasa um ngedeh neh leh ideh nuk kineh kineh ni'er dah tupu teh arih

Mo. naru' nuba' laya' nih, em ineh, 'em dih mikat. Nu... naru' mula' pa' dih. Pengeh ineh yeh err... nga' beto' idih megkeng, tu'en muh ngaur nidih, na'...err... nega lem da'un, da'un er..., da'un isip. Pengeh kuman mua', muru' leh. Muru' nuk midih. Muru' bigan,

Teknologi nuk inan uih rapang i h ineh inan ibal lemulun ngidih nuk merey karuh, merey talk leh. Bisnes. Kinih-kinih kedeh , kinih-kinih kedeh nuru' arih masuk bisnes bah. Err... ta'ut narih . Mula' lem...lem pengeh uih ni'er ibal lemulun deh masuk bisnes neh keyh. Mileh' usin deh raruh bah. 'di keduih rapang ngelinuh lemulun nuk nasihat tauh mala kinih-kinih-kinih tauh. Beng, beng, raut beng kinih usin pakai tauh kedeh ko'. Masuk nideh beng, masuk nideh na'...inan na' nideh pa... inan peruyung lah gen bisnes-bisnes. Mileh raruh teh usin dedih bah. Kadi' keduih taut lah, kadi' keduih rapang masuk nuk tad-tad ineh neh bah. 'Ey' neto keduih nekinih masuk naru' sineh neto'.

Raut gaing sineh malem. Mo raut tepak.

Maya' palid laput tidih mey maya' palid bariw.

{er]mo puun-puun narih pakai telephone inih ngilad mimang narih pelaba doo' pian lah, kadi' senang narih pakaruh ngen lemulun nuk baken lun ruyung nuk baken. Tulu naem telephone nah ngilad ui tuseh tuuh teh narih la' narih pekaruh naem teh narih kereb pekaruh.

Temisah teneb ngi nangey. Ngi berumalem teneb mesing-mesing pukul aluh lekesang eh.

kadi technology nuk kereb miuk ngedo ulun tauh leh ineh technology do' rurm tauh mesti do rurum nekaruh do'-do' nulung seburur ngen seburur naam tauh memang naam usin tapi kereb tauh nulung lun nuk ruyung tauh ma'an kayuh ke' nulung ieh ma'an kayuh naru rurum neh tad neh tak tauh naru senago ke' biter ke' me' neh tauh mated ibal ngen keluarga nuk kineh neh satu cara tauh kereb nulung seburur ngen seburur ngedo ulun lemulun-lemulun nuk um daet-daet rurum ke' me' narih ngedeh karuh do'-do' deh nererti iko naru ideh inan rurum ngemoh inan rurm ngemoh inan rurum lun beken neh nuk do neh ngen tauh lun ruyung keleh

Menani menani nuk ngedita' ngadan Tuhan eh ngubur Tuhan.

Doo' so sinih doo' teneb iih.